தென்னாப்பிரிக்கா அதன் இன மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்றது. ஏறக்குறைய அனைத்து தென்னாப்பிரிக்கர்களும் தங்கள் சொந்த மொழிக்கு கூடுதலாக ஆங்கிலம் ஓரளவு திறமையுடன் பேசுகிறார்கள், வணிகம், கல்வி மற்றும் அரசாங்கத்தில் ஆங்கிலம் ஒரு மொழியாக செயல்படுகிறது.